Kare wa- orunaku rurungi niimuka, orunaku rurungi nk’izooba ry’okukora nigashi kuza nk’ahamurimo nimba niinyenda nyimuka nkore aha bisasayizi, naabe, ngyende nz’ahamurimo, naahika aha murimo ntabona eky’okunteganisa <hesitation> oramanya emirimo y’ebiro ebi orabona eby’okukuteganisa eki na kiri abakozi bagyenzi bawe obumwe bende kukurabanisamu konka nda ndenda ngyende ebyo ntabibona nsibe nshemeriigwe mumwazo ntaahe mbyame ntunge okuhuumura ninga naahika nk’omuka mwazo ndeebe ahari TV ndeebe aha makuru mbyame. Reero nk'orunaku rutari nk’okukora katugire nk’ekihuumuuro, ningashi nka weekend nimba niinyenda mbyame nangwa nyimuke nkyererigweho nkaza shaaha nkiina ntunge eki nookubaasa kudya mukasheeshe <hesitation> nimba niinyenda nka chai y’amaate <hesitation> hariho nk’omugaati naamara ntunge nk’ebijuma enanaasi, nk’emiyembe naamara nshohore ngyende nze kurabaarabamu. Nze nkaha nk’ahanyanja, ntandike kureeba ensi nungi mpunami, ndateekateeka, obumwe ndinyeeke ninga obumwe ndi n’abantu abundakunda tushemeregwe, tugaaniire <hesitation> twamara turye kyamushana eiturenda buryomwe adye ekyarenda tikyashonga niki naanye ndye ndye nk’ebindakunda ndakunda kudya nk’ekyenyanja <hesitation> then baamara bateekeho nka nk’endimu <hesitation> then ngyende nshemeriigwe tunywe tunywe eby’okunywa byitu bamwe babarenda kunywa sooda nyowe ni- ndakunda juice riiro omumwazo ntaahe nandikutaaha bumwe ndabe ahantu nandi ow'okureebaho nka nk’ebishaani ningashi nk’amahurire ndeebe then ngumizeme ntaahe, naanyine abu ndatuura nabo nk'omuuka tushemeregwe, tugaaniireho, izooba rirenge baso, tushabe tubyame konka ebyo byona n’okubikora turabikwasa Ruhanga <hesitation> twaza kushohora, twimuka twaza kukoraki byona n’okuba turatamu Ruhanga turamanya ngu turi omu maani ga Ruhanga izooba ritambure ribonere.